Bulan April bulan Maret bula telu au mengasosiasikan sebagai kesempatan baru. Au berpikir bula telu sering dianggap sebagai bulan transisi yang penuh harapan no tanda tanda kehidupan beuk.